Ñꞌoom na mawaxꞌena luaañe mayuuꞌ na chjoo chjoo jndeiꞌnaꞌ na nnda̱a̱ nncꞌo̱ tsꞌaⁿ juunaꞌ chaꞌxjeⁿ na macaⁿnaꞌ ljoꞌ tsꞌiaaⁿꞌ ee na jaa nnꞌaⁿ jaa ticaliuuya chiuuwaa na cwilaneiⁿ quiooꞌ sa̱a̱ ñꞌoom na mawaxꞌenaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ calueꞌ chiuuwaa na joona cwilaneiⁿna ñequio ncꞌiaana ja matseitiuya na nnda̱a̱ nlaꞌno̱o̱ⁿꞌa chiuuwaa na cwilꞌana ljoꞌ tsꞌiaaⁿꞌ ee quintꞌiaya quia na cwii catsueꞌ maꞌmo̱o̱ⁿ na ya ñꞌoom jom ñequio xꞌiaaⁿꞌaⁿ quialjoꞌ wjaantyjaⁿꞌaⁿ xꞌiaaⁿꞌaⁿ matseitsꞌeiⁿ ntsꞌo̱ⁿ ndoꞌ hasta quiawaa mawiiñe xꞌiaaⁿꞌaⁿ aa na ꞌndyoo aa na tseiꞌntsquieeꞌ luaaꞌ maꞌmo̱ⁿnaꞌ na jom neiiⁿꞌeiⁿ tyje xꞌiaaⁿꞌaⁿ luaꞌ na maquiooꞌ juu ndoꞌ quia na mꞌaaⁿ cwii catsueꞌ jeꞌ na jnoomꞌm cwiicheⁿ xꞌiaaⁿꞌaⁿ quiajoꞌ jom nchii luaaꞌ na nncjaantyjaⁿꞌaⁿ xꞌiaaⁿꞌaⁿ joꞌ xeⁿ nchii jom majndeiito na wjaantyjaⁿꞌaⁿ ñequio na matseixuaⁿ, ñequio na mancooñe xꞌiaaⁿꞌaⁿ ndoꞌ luaaꞌ nnaⁿnaꞌ tiaꞌ jeꞌ jeꞌ xjeⁿ na wendyee calueꞌ mꞌaⁿ yuu na mꞌaⁿna xeⁿ na cwii nntseito̱ꞌ tiaꞌ maxjeⁿ mana ꞌoonomna chaꞌtsondyena na nlꞌana tiaꞌ nacjooꞌ quiooꞌñeeⁿ. Na matseiliooꞌ ndoꞌ na nnda̱a̱ nnaⁿndyena nacjooꞌ xꞌiaana na machꞌee na ta̱a̱ꞌ tsꞌom luaꞌ cwii nnom na ja nnda̱a̱ nntsjo̱ya cantyja ꞌnaaⁿꞌ calueꞌ ndoꞌ mati jeꞌ quiawaa mantꞌiaya chaꞌ na wjaꞌ quia na wjaꞌ joojnda̱a̱ ñꞌeeⁿ nnꞌaⁿ ndicwa cwiꞌoona jnda̱a̱ quia na teijaaⁿ quialjoꞌ jeꞌ cwii catsueꞌ na mꞌaaⁿyoꞌ chaꞌxjeⁿ na wꞌaa ñjaaⁿñe sa̱a̱ quia na nndiiyoꞌ na matseixuaa cwii catsueꞌ meiiⁿ na ljoꞌcheⁿ meiiⁿ na tquia sa̱a̱ mati jom mannaⁿnaꞌ na nntseijomñe na nntseixuaⁿ na mayuuꞌcheⁿ tiliuuya aa na maꞌmo̱o̱ⁿ oo na matseixuaⁿ na matsoom nnom xꞌiaaⁿꞌaⁿ luaa mꞌaaⁿndyo̱ tiñencuꞌ mꞌaaⁿndyuꞌ tiliuuya ljoꞌ ꞌnaⁿ matseindii na cwilꞌa quiooꞌmꞌaⁿꞌ na luaaꞌ sa̱a̱ wendyee nnom nmeiⁿꞌ na mantꞌia ja na cwilꞌayoꞌ matsindiinaꞌ oo matseicano̱naꞌ na joona mayuuꞌ na cwilaneiⁿna ñequio ncꞌiaana mayuuꞌ na xuiiꞌ nchii chaꞌxjeⁿ na cwilana̱a̱ⁿ jaa na nnꞌaⁿ ee jaa cwilacꞌuaa cwii jndye na neiⁿncooꞌ na nntseiꞌno̱ⁿꞌ tsꞌaⁿ ljoꞌnaꞌ na nlꞌuuya sa̱a̱ joona jeꞌ tiliuuya chiuuwaa na cwilaneiⁿna ñequio ncꞌiaana sa̱a̱ ꞌnaaⁿ na cwilꞌana cwitꞌmo̱o̱ⁿnaꞌ na mati joona ya nlaneiⁿna.